ŋna tae ŋna sae jɛɛma, ŋna sae ŋna kikɛe zii. nifiɛ a tae a kɛ waatiɛ bɔɔ mbɛ kunɛ wakɛ waatiɛ a náaniɛ ma. lifiɛ a tɛ a kae sinaã sakpá a náaniɛ, ŋna kamae mbɛ ŋ maĩ nyia, ŋmbɛ maĩ nyia mbɛ táa mbɛ ŋna kanbáa lɔ fue, ŋna tae ŋna kambá fue mua bandee samaã a kpɛe kɛ ŋna na mbɛ ŋ maĩ nyia wɛ kɛmu ŋkuŋ táa kɛnuã leenu káa na, muã tae muĩ leenu káa watiɛ bɔɔ muĩ to a toaɔ watiɛ a taŋlɔndɔɛ ma ɔɔ a taŋfɛlaa ma ɔɔ a taŋsakpáa ma. muã bɔe nu a taŋsakpáa kɛ ŋna jɛ ŋjakuɔ ŋmbɛ jɛɛna ŋ jakuɔ kɛna ŋ mai nyia lɔ ŋmbɛ táa ŋmbɛ sɛifanaã sɛi, ŋna sɛifanaã sɛie kɛ ŋna na ŋmbɛ sa leŋ, ŋmbɛ ki leŋ kɛ, ŋna nae ŋna kikɛe ŋna kamae kɛ na kama ŋmbɛ táa ŋmbɛ laŋsah̃ sɛi, ŋna laŋsah̃ sɛie kɛ ŋna táa mbɛ fitiɛ sɛi, ŋna fitiɛ sɛie kɛ ŋna táa ŋmbɛ safuɛ sɛi, ŋna safuɛ sɛiee kɛ watiɛ bhi wae tee bhi a ta sɔkɛɛ a baŋ ŋma kɛ ŋna táa ŋmbɛ sa, ŋmbɛ sa wɛ jɛima bhi kɛmu ŋkuŋ kikɛa tee mandee a koa.